Lul kanak nan ne nung ti yinale inlo shwana ka Yamba bana kwin mo wi lul kanak na lare naw ye tana she innena da dit na ne nung kanak kaye lul tin shena diya ditdi mo wi lwa ko nan uri mo wina ti yimiti shina nan yonghe ye gangditdi nan yonghe ye gangditdi lo nungka yo nung ka yili na urr na ɗelen ti yim na wili Yamma yele den tin monne ɓon luna ti lin lul kanak ɓa rab gbunungli lul mo wina ye tana bana ka daba nung na ɓwele jwa yo yinshika nan bwele jwa ye tana nyo ɗwili nung nu ka kparna shule daba nungna nan tinan ne nungka ɓakle na ere lona na de yim na daba nungka nak voro nan lo shwa ni pilina ni bana lo nungka muri na yila yongle gang ditdi gbunung, nerere lul Mwa wina nan yele den tiye lul yo nung urin gang ditdi tiwa vum Yamma ka wulana nungna na uri na yama ye lul a ɓo tiɓo nang she nungkung lo yili ɓang ya taka shiya yan taka shiyanɓo vum ka yila tanghe ɓo yele shame sho nan sham lul mo wi li ye lul uri u ɗiɗim nin lare shona, nin lare shona kwe nin ɗuko ten loni nin geha lul kung nan lul kanak ɓi pi shona nane shashalau yo nane gabe nungyo nan lul kanak tipi shona nan nyonghe ye lul, nan shi nyonghe ye lul gang dit yim, nan lare sho ganghi gbene ka ɓakle na yili na yila geɓo a tiya u ti taka shiya, yan u ti taka shiyan ɓo nung kang ka yili nan yi ɓo nen ɓake ye lul ka ɓiɓina awa ɓo ɗilin ɓaɓake? na ɗotten ka uli na ge a kung la kaɓo ɗilli kung la kaɓo dilli kung la kaɓo ɗilli kung la kaɓo ɗilli Na geɓo kwin a tiɓo u ti taka shiɓo tiɓo ɗeb nung vum tiɓo ban jeɓo ata u yayang gong moka liɓe ta ɗeb nung vum ta ban jemo yinshika a ere ɓe non ka yila ɓo kwe kinan yele beme gom nobli, lulkwe nan uri nan ɗot yela ko kini nwa nung kani te nin luni yel kani sharani nin ɓen gak lo shwa kan yib nin shara ni ɓa liɓe dadi kung kaɓon lo ne nung kang tina Yamma sharana pina ɓan lo gak na pi sho wa tana nu na pi sho wa nana nu na nele tumi nan lare nung nayi yina geɓo a tiya daɓa nung ve nung kang ka uri yan daɓa nungɓo ye nung yel yele yele kan nwa jeya ni mare nunghi in naya nin mare nunghi naya ya uli ti konghi nung ka uli naya yo shong shekenan yo shong na ere geɓo yamba shara na aɓana lona na wi nung pi nigona ne ti tamale ti nyinale yina geɓo. Ur ɓo pi ye yimang kuɓo ɓo sheuni ɓo gee ni ɓwe to tiya nang she nyina, mon u nyinanu mwa ne ɓa liɓe da didi ung, mon ung nyina nu mwa ne ɓa lere lul kana ɓwere na, yin shika na dabanung ti nyinale na nyong ye ɓurak, ye ɓurak nwa dwili nung na teka iliye lo shua kan yub ti ela ere ni lare na, shong nan, shong nan ne nan ne sheke ɓo innan nen kaɓe nung ni lare yo, na na na ma sheke na ti nyinale na u ti yele sheke, na u ti yele sheke ti nyinale, ni uri ni gena a to tiya u nyina ya u bibiŋ gong.